To, Hansi nga da maje. Haŋ kaŋ ka ci i daban dabano, niga di maje wo day niga hin kaŋ gaayi. Nima gisi fu ra, aga wani hayo fo kwasarey ni se. To, Hansi mo kala day nima fay da hansi goo fu. Niga hin ka kwanda saaji araŋ ma kwaay foo yaŋ ama tobay d'i ni se ama kand'a ni se. Ni di Hansi wo, a kookaro koono kaŋ a goono ni se no ya. Maje mo d'a goo ni se fu ra lokaci kulu a goo ni se fu ra, hay kulu kaŋ yaŋ ci can yaŋ kulu d'i goo ga barna te ni si fu ra, maje no ga kwaay ka kwasarey don i ma si barna te ni se. Amma Hansi mo a si furo fu ra, kal day ama kay taray windi batu yaŋ nga no ka ci hansi mate kaŋ nga da maje goo daban daban noo ya. Hansi, aga windi batu aga kay windi me ga, baŋ kaŋ a si bay, baŋ kaŋ a maŋ yaddaŋ da kulu aga kwasarey a si furo windo ra. To, Maje mo nga mo gaskiya boro kulu kaŋ ka windi ra a si ne a se hay fo, nga wo fuwo ra hinne no a ga batu ni se. Ifo ga ci fuwo ra? Can yaŋ kaŋ goo fuwo ra, a gana kwasarey ni se, aga n'i di don ima sine ŋwaari kaŋ ni gisi fu ra ŋwa ni se. Hansi mo, a si te yaadin, kal day ama windi batu ni se